Maro karazany e, ataontsika hoe menaka oliva vita amin'ny zava-maniry, de misy koa menaka coco vita am'voanio. Regny moa zany presque ampiasan'olo amin'ny alalan'ny volo, menaky sili-boanio, de mahasamby hafa azy: raiky fitalia, de raiky fiketreha, nefa menaky voanio koa afaky atao menaky sakafo de afaky iketreha avao koa fa mampiavaka azy raika hay italia de raika hay iketreha.